भर्जोपतर् क्सब्द क्सुनिले मए अलब् भै अनुभव् करु, किन्तु लगते एक् धुनिअ छै अनुभवु है, जेनै प्रकितिये एक् हक्ति खलि हन्गित् बजै असे। जोदि रति बर्जोपद् है, तेन् ते खिरि कि उसद् बहि सेइ तु क्सुनि बोलोइ एखे बरे भलि लगै। कुनो भै एइ तु दिन् ए दिन् अगर् <hesitation> अभिस्कत मनत् पेलै, जितिअ बिजुलि पुहोरर् एखे खोन् कोइर् सम्कै अक खोन् सम्कै उथैसिल्। अरु तर् मजते बर्जोपतर् गभिर् क्सब्द। किसुमन् मनोहर् बबे बर्जोपतर् क्सब्द तन् खमर् प्रोति केओ हब परे, किन्तु <hesitation> एखे एकेत खमर् इ एक् अपुर्व प्रकितिक् <hesitation> जिसै। हरु कलत् मुक् ऐत कुअ होइसिल् जे, बर्जोपत् जितिअ परे, जितिअ बिजुलि परे, जितिअ अने कोइ जे भगवने अमर् फोतो उथै असे, ते अमि जितिअ हहि दिसिलु।